Ṣഅന്തി Ṣഅന്തി പന്നഗ അവുന്ജി നമന നിമ്മ ദിഗു। കുര്പനന്തിന ഉന്ജി ധരി അഹിമ്സേ മുക്ക ഗന്ദി വദ। ഗന്ദിജിന ദദ പന്ദ അരന ഉന്ജി തത്ത്വ ഇത്ഥന। അവേ അഹിമ്സേ അഹിമ്സേ തത്ത്വ ഐതേ Ṣഅന്തി മര്ഗ വദ। നമന ധര്മന ഉരിപവന മത śഅക്തി മുക്ക മനസ്। Ṣഅന്തി മുക്ക നിസര്ഗദ മൌന ഐതേ ബരി Ṣഅന്തി തിക്കുനു। സമുദ്രലേലേ <hesitation> പക്കില ഛിലിപിലി ഭുല്പുര। പജിരു ഗലി ഉപുര Ṣഅന്തിത പ്രതികദിപ്പുനു ഏകന്ത। മുക്ക ധ്യന ഐതേ ല Ṣഅന്തി തിക്കുനു നമക യുദ്ധ। ഇപ്പന്ദിന പ്രപñച നല്കു വേദരി Ṣഅന്തി ഉന്ജി മന്ത്ര। ഉന്ദു ഓമ് Ṣഅന്തി Ṣഅന്തി Ṣഅന്തി ഹിന്ദു മുക്ക സമദന। മുക്ക സന്തോശ മനസിക നിമ്മദി ഗുന്ദലി ഇപ്പന്ദിന। മനസ്തിതി ഇപ്പുനു ഐതേ Ṣഅന്തി നിയോഛനവല്പുന। ഗനിസര്ഗ ധ്യന അഹിമ്സേ തത്ത്വ പുരവര്പുനു।